Houɗe, ɗiɗi, nai, jweego, jweetati, sappo, sappo e ɗiɗi, sappo e nai, sappo e jweego, sappo e jweetati shappanɗe ɗiɗi